איך געדענק נישט צו אסאך ווען איך בין געווען זייער זייער קליין, <hesitation> איינע פון די ערשטע זאכן וואס איך געדענק איז אז, כ'האב געהאט א צומי, און איינער האט געשאסן מיין צומי אויף די גאס, אויף די ראוד, און כ'האב זייער שטארק מורא געהאט צו גיין נעמען מיין צומי און, כ'האב זייער שטארק געדארפט מיין צומי